ما أعتقد إنى راح أختار لا الرياضة ولا الموسيقى ، لانه ما بفهم لا بهذى ولا بهذى ، يعنى يمكن الرياضة شوى أميل لإلها لكن الموسيقى مرة بعيدة عنها ، مرة ما بفهم فيها اى شى ، صعبة عليا لكن الرياضة يمكن شوية كرة قدم شوية طايرة هكدا الشغلات ، لكن ما بختار اشى فيهم.